Hahu biasae pura mite sae euwe tunu pela tale eni a wera e an tumata si lawa ta'e tumata si hese husule nalo e uanae nalo si an. hau risa e turu haka hehisa tumata si niela si kasi an si kasibia e an si utana mite sae ripo ehue tontia, e una binasa tumata si lawa si <hesitation> patinala ehu eru sa e una binasaru. pae tumata si una husule si una pelene si una heule si etu a si ete usi eru tae si hunuru si sa'a laru ta'e si a suaeru olama si luma si mahina si tunuru ta'e si an, nalo'o si makana si ahelie isi nalo si anasi si hale si anasi pakeana si hale si anasi lahita Ta'e rele sinia nalo si pa'a hale wera ramen. ya hahu rei kalu etuoi tou ulate sa einia wera sa ei we a ra'ue, e tulue laem pela tale mpesae an niele e an lipia e an holine e a sinoha e upi ehu'e ne sita patinala rompe sa si upe ehu eru eloto puruane masai loto pala hau risa e lesi lesi ye lesi lesi se isa i piara asu nae i ru ruru i kasareru nae i hunuru na uten lau ru turu hakaru u an binasa ne tumata si barang si lawa si patinala rompe. nane i ni'aru nae hunuruna naloe an i a heli'e naloi bihale amana si pakeana i una naloi hehu i eturu loli wate uranala sa iane tamsa i nana mutuli na lai an, mtuli naloi si sirina i an ya kasibi An ya asona i an ya hala, aute sa <hesitation> i ane sare renanan ia ane sa e tahani ma apu i ane sa ikuati i pa'ahe sei pa'alahu. yane marere, marere sai mite sa ewe mite lawa palawae sae tito orio pae an tahelae an nasate e an <noise> ailain ain tuhui. tumata si una heule a siete si sieru nalo'o si an he iso'oru i sa'a laru i huturu yasola maluma mamae hinasi tunu i an i aheli'e marere lau tutue re hulane sa ini asa parang parang mane mo sae hulane purnama hulane ria na i alalu parang parang mane sa hilama rua telu ruraha. kalu aurate mamaru i mosae pa'ason mo kalu aurate mamaru tamsa i ni ama mite lau apalawa mane mosae ta'm, mo ye tua ma hole se tua ma si ete se i ala luese Tei uanae sei si soe sae sira mane i mosae yama rere sa apalawa sai niae mane susao tue rumute aila esi lasouta olama aimetunia i ni'aru ehue atuhua iwan, kalu tuturu olama hutu yau titisa si parang parang mane tae mo sarung mo lau tuturu ruahu nueru hulane sa la sae hini aini amane mo saru ta'm, kalu mite tuturu ni ala lueru sa sira mane helama uraha sa lau raha me sa tam usule se a si sitoe tae si soru uana hueru au mata haru menio. <hesitation> asuae no lei an <hesitation> aheli'e inae isaru aheliai noloe pa'ahale amana si pakeana si hale sa'abon wale si minya tana ma'asite. jadi ehu eru mesa alaini amane eane tui tui le'e, tui tui rei kalu mite sa ewe mite sa e pa'ani'a pe wae lae ni ae mitae e an molama wae lae leinia ni ahuruene apalawa sae suamo ulati a hunem palale hutuia, ulae atere ala tumata a tere ala asu e sa'ae muite ae tui tia Ai hata iya taihaunie tuituisa tuisa sia lama hatu lei nia aulama aulatale haihata mena tomata sioilama soeta male yo me sa are ara oue moetataepoesa relawaisa maane bearelepa haain, moreain. mohainle petape sorawora lawae itaita poume tutuiresa kaluason muason saresa siramane laaso saoresa soulome sousa souutuitumeta mosaetai wana sei si soese mesa tambendin musae yane malayane niti mane meawera malayane ena en lain walete tu hui hiku orawana masaiya pala masaiya mialatu yamane amle malayane resa imusae inanae ansa seiria ana bisa ituntawainale tawanwainale isirina, isala hihelu, isa ihihute yareliu tutukasibi. <hesitation> Hasitela tuahale tandan na palae mina e mina terie sai ane sa renanan pei an malayane sa i kuati pa'ahese kuati pa'alaho pa'atani pa'atala lo yuare mesa rekekuatan sa sa'awalai te tumata le'e. jadi ne waup tere nia hahu malayane me sa i aneru na ma kotena supaiha sae kuati nai hiese i pa'atane ama barang barang molama